Komponen utama neme komputer ia so na hapu telu. Ka esa nade herdwer, ke dua nade softwer, ma ka telu nade brendwer. Herdwer ia so na lo mamana pepeda file al ma softwer ia so na an atur herdwer. Ma brenwer ia so na, ita hatoli man pake komputer al so.